Nnu, nba, nta, nnyi, ntnu, tnai tnaba nyimwa nyi mwa, chiwagbmanyi, nwo, awo chiei gbmanyi, awo chei aba, awo chei ata, awo chei anyi, awo chei atnu, awo chei tnai, awo chei tnaba, awo chei nyimwa nyimwa, awo chei chiwagbmanyi. Shi ba shi ba chei gbmanyi, shi ba cha ba, shiba cha ta, shi ba chanyi, shiba cha tnu, shiba chei tnar, shiba chei tnaba, shiba chei nyi mwa nyi mwa, shiba chei chiwa gbmanyi. Shita shita chei gbmanyi, shita chei aba shita chei anyi, shita chei atnu, shita chei tnai shita chei tnaba shita chei nyimwa nyi mwa shita chei chiwa gbmanyi, shi nyi shi nyi chei gbmanyi, shi nyi cha aba, shi nyi chei ata, shi nyi chei anyi, shi nyi chei atnu, shi nyi chei tnai, shi nyi chei tna ba shi nyi chei nyimwa nyimwa, shin yi chei chi wa gbmanyi. <hesitation> shi tnu shi tnu chei gbmanyi, shitnu chei aba shitnu chei ata shitnu chei anyi, shi tnu chei atnu, shitnu chie tnai shitnu chei tnaba, shitnu chei nyimwa nyi mwa, shitu chei chiwagbmanyi. Shi tnai, shi tnai chei aba shi tna chei ata, shitnai che anyi, shitnai che atnu shitnai chei tna, shitnai chei tna ba, shi tnai chei nyimwa nyi mwa, shitnai chei chiew gbma yi <hesitation> shitna ba. Shitnaba chei gbmanyi, shi tnaba chei aba, shitnaba chei ata, shitnaba chei anyi, shitnaba chei atnu, shitnaba chei nyi mwanyi mwa, shitna ba chei chi wa gbma nyi. Shi nyi mwanyi mwa, shi nyi mwa nyimwa n chi gbmanyi, shi nyi mwa nyi mwan chei aba, shi nyimwa nyimwa chei ata, shi nyi mwa nyi mwan chei aba, shi nyimwa nyimwa chei ata, shi nyi mwa nyi mwa chei anyi, shi nyi mwa nyi mwa chei atnu, shi nyi mwa nyimwa chei tnai shi nyi mwa nyi mwa chei tnaba, shi nyi mwa shi nyi mwa nyi mwa n chei shi wagbamnyi <hesitation> shi chiwagbmanyi. Shi chiwagbmanyi chei gbmanyi, shi chiwa gbmanyi n cheiaba, shi chiwagbmanyi nchei ata, shi chiwagbamanyinchei anyi, shi chi wagbmanyi chei atnu, shichiwa gbmanyi chei tnai, shi chiwagbmanyi chei tna ba, shi chiwa gbmanyi chei nyi mwanyi mwa, shi chi wagbmanyi chei chi wa gbmanyi tagyi gbmanyi